Akunwa aba gbaje ada ni motsii ayor akawor otsor neijei abaa' ajwo ni zaklee ya saniya de nie na asora alah ayor ali otsor neijei aka gbaah onu abaa anjour wekelee' me' onyi wu tsri zenze, onyi wusii iwienor wai zenze or tsri-tsri ali me' inyii wa doh nie jei angii iwienor wa yom haa ha' buan okpoi ya. Izeaze ogogu ala noko wuhn ke yepa na de kpah gu zenze nu zini na gu zenze meya and asoru ana waa ali maa ria na mme' ona' ayor unu ka'gba ayi ijanjie otsorneijei aba jour ni kalaa okrou mme; wa dome ni ku-krou gbee' akaa' gba gba kpa eh! inyi abaa ajwor wabi inzun zyia wabi inani moga a'yia aso ramme' waa' abuo ostronejie ibi yafua nomualaba agba izakloe mme oh tsri zenze ya and eh bu- krow ba yor be tchwuzri imimeya so that ka ba gba' ejii ta koo' ostronejie ba' baa' jiowr wekelee'ya or yiekah kpoi ni gboru kali iwienor yiekah gble, gble ooh! tsri iwienor ya. Ako tsri iwienor, wu juju-nkiyi, kiyi taya otstronejei ba bouma' jiour eeh! aka agbi izaklee haa' omu ameh nor zeizee nor need okor nani moga rwayi imime rebe-rebe ala yi kwiafor mme. But aka wingo ade niko ochekecheke, aka niko okposi ya <noise> zi ne tse, omu ala waba gba meh aba' ajuww akun aba juwu ta waba ahani odey naha angim kee nor orga naha angim kee' nyedei iwim naha angim kee' na adimm naha angiim kee ni mamiem naha angiim kee' nuwei naha angim soro ameh waa' aya kor otsorneijie aba' aju wekele' keinzi gboror kun kpoi. ko oryoryor kun kpoi zi mimeh alah dor zetse ayameh o' enze, even ingbafe okpahe ahanin oru alaha chu meh, onu ru-meh. Ala ador ayameh aka achu eka okpebi ala agbi izakie aya meh, eko'o okpebi ameh na bi iru imeh so aka chu oro onina, woma ala ba agbi izakie meh, oro onina ameh onu na bi iru meh. Echu-habiem alamaha ha nyisri ana aleni nyram meh o'nimeh worsoru ala ba yor ala ka ba agbi izakle nor otsorniejie aba ajuwor gu-zenze a, dizin zenzee ya, tsri iwienor ya, yeka kete nomuo mimeya. Eh mali endochui yache Okpahe, adeta ade kalie anyi aji asor otsoniejie ameh aka ani waba awu ibuo adawa na so otsornejie ameh onu na adawa meh sania, manzie ayi mali yache, Okpahe angun iziza yi tsri maro ya aki tsri tsri maro nikali ikplede iru niibi, ya' kpokpo yabung igwo kali maro meh agu tse ya asameh okpahe ayiakwa ichui nibi iwioun onyi onu ayi waa' ayichuinon alanah meh and alayi ichui nor meh, akana itsi, tsi gbon gbon gbon, yibu-amiemah kali maro and kana ayo nena, yibu amiemah kali maro. oru juii isom aliyi-ikwom ayor akia aba baa' gbaa' otsorneijie aba' ajuii. ijiji isom itsikre kwu-iyetsi na bi itsi ku aki iwienun ki iwienon shie. Alaba gba meh, ala bi iwienor agu alaba gba meh, waa gba meh, njaleka ameh alaa yor omu ala imimime alabi iyetsi aba kwa alabi itsi-ku aki iwienor oni iwienor abi ishie meh itchru ya. itsekre irradour omu alagba meh nwa aka ba' tsorniejie gble, gble so that alaba gba meh ko, ko gba no gble gble ko otsornejie sukpla baa juiior wekele ya.